Nkyɛ mowͻ kwan dɛ mobotum m'emia biribi do mma mber asan n'ekyir anaa egyina faakor a, nnka mebɛma mber asan n'ekyir osiandɛ ndzɛmba pii na nkyɛ mowͻ pɛ dɛ mebɛyɛ a menntum annyɛ ma ber abasin kͻ ntsi sɛ mutum me san m'ekyir a, nkyɛ mebɛsan m'ekyir na mayɛ dɛm nsakyer ne nyinara na mbom dɛ mebɛma mber egyina n'anan mu dze, munnhu mfaso a ͻdze bɛberɛ me.